Hay, ah leroa lakana ty nge tady dobo ty sy za ndraiky nge efa ela nilomanosana ty tsy quoi ty e, iza za dobo bôka eto za mahay milomany to bôkeo za avotra foana zay, io zany tsisy olo maty zany anao kalma to ty zany zaka efa nianaratsika ty de lova bôka tam'dadilahy ty leroa.